<hesitation> lagu feiva, mauridia hanua lalodiai, na, heduru heni, tauma idaudau ediai boitam. Haidedia mauri beh, mauri, dia namodia, haidedia beh, ka, heirieiri mauridia. Lagu feiva mauridia beh, heduru heni, helai hebou, nohobou, ha varavara ibouda mai hegogo, nohobou nobou namodia, kone noho, hebouebou namodia. Haegoada heni, nohobou aniani ta rua, o ti kavakava, dabalao una, dina ihanamona. Hanua mauridia idauidau. Mauri haidia beh, heirieiri mauridia, noho idauidau mauridia. Lause name itaia mauri namona beh, hevaravara maurina. Oise, varavaram boduruam dia seh oi bedurumum. Heduru heni. Oi mai emu, taidia, idia taidia baheni. Idia bema mai edia, oi behenimum. Bona, hevaravara na, bemiam, benom mi padamuia. Bema soheduru henim, idia danu basie duru henim. Unu amo, mauri namodia, baso itadiam bona basio noho namonamom. Bema oi oheduru henim, idia danu belaloam idia dan taunimanima. Beitam, belaloam, bena be gwaum ih, mauri namona. Mauri namona ta enoho laiam. Moise ma, boitadiam, boheduru henim, idiadan moi beitamum beheduru henim. Emu moru gabudiai, idiadan bevairam, behedurum, emu hisihisi gabudiai, idia danu bemaim behedurum, bema oi ohedurum neganai. Bema oi basio hedurum, idia danu basiedurum. Hanua lalodiai mauri, tamaurim negan taheduru henim. Hanua lalonai program, o gau idauidau evaram. Mase lalodiai, davaheni lalodiai. Bema oina sohedurum taumu o sohedurum, meromu, unu gabu, program maragidia laldei, davaheni o mase lalodiai, baso hedurum neganai idia danu, kerukeru vanega emu hisihisi o metau lalodiai basie durum. Badina oiem mauri na mauri, dia namona. Bema oise idia bodurudiam idia danu, oi bedurumum. Dala idauidauai. Mauri namona name itaia beh heduru heni. Noho hebou, helai hebou, Sivarai, heni hebou lao heduru mai, noho namonamo. Negaidia, asi taheduru henim dainai, varavara bese dan seheduru henim. Bema idia oi bedurumum, oi danu idia bodurudiam. Edia metau lalodaiai, hisisi lalodiai. Lause name itaia ina mauri, hanua lalodiai na, heduru heni beh namo herea. Hevaravara, dia heirieiri badu bona, heirieiri bona badu ese hitolo bona, hepaka emailaiam. Hisisi bemailaiam metau, anabe dia mauri namona. <hesitation> no- hevaravara bona, noho hebou beh, maino bona iuraheni emailaia. Bema oi una mauri lalonai basio nohom neganai, hisisi hanaianai bodavariam, metau hanaianai bodavariam, bona basie durumum. Heduru gabudia botahum. Oibema imamu hekeo, emu ruma iduarana na hekeo, tauma boabidia vareaim, emu ruma lalode nohobou, sivarai hebou anian hebou, dia bada o, sisina o badaherea, dabalao oina, kara namona ta okara. Oi varavaram baha moaledia, Idia danu, baiediba una mauri, oise okaraiam. Mauri namona o mauri dikana.